أختار الدجاج والسمك ،علشان هاي النوعين من الأكل <hesitation> مفيدين جدا ،ما فيهم <hesitation> مواد <hesitation> تسبب السمنة، ما فيهم مواد <hesitation> حافظة، شي طبيعي وش يعطي غذاء كامل للجسم، أقدر إني أعتمد عليهم بقية حياتي.